Ahey biness sun hinjiray, biness ak gaala fa, gaalinii won yeden woinin bissan duget ak addes lamanen malin laf-lafii laff lilla bonna dekeet dandee kas hintaay yeden woin bissan tokotu duget, beere innin bissanii it ol kaetit jirra aminen miil isanenii mill dandani laf bona fa kasan marren, dakaach sun, laff gogeeti sun kasan marren qessan issan yooten akas jireni eden, gaala duum biness sun gaal biness akama laf bona dando sun gaal.